په مایکرویف کې داسې خواړه پخول څې هغه منجمد وي دهغه پلاستیک یا هر هغه څه کې چې پوښل سوي هغه لیري سي او په یو ظرف یا لوښي کې کیښودل سي. د مایکروويف درحه باید عیار سي، او سر یې بند کړل سي، د پنځو تر لسو دقو پورې کېښودل سي؛ ترڅو خوړلو ته اماده سي.